لو كان عندي خيار بين القضاء ليلة في خيمة علي قمة جبل أو في قلعة عتيقة، أفضل قضاء الليلة في الخيمة على قمة الجبل، السبب أن التخييم على الجبل بيخليه نعيش تجربة مغامرة فريدة وسط الطبيعة، الهواء النقي، والمنظر الجميل، والشعور بالسلام بعيدا عن العالم كل هالأشياء، تعطيك راحة نفسية مختلفة، أما القلعة العتيقة بتكون ممتعة ومثيرة من ناحية التاريخ، بس الطبيعي لها سحر خاص.